Ny fomba hitahirizana ny ovy mba hampaharitra azy ela kokoa de arovana amin'ny toerana mando izy satria raha sendra <hesitation> voan'ny rano ny ovy de mety maniry sady mety ho lo.